Më yë dun mynëyën yë tsu'uxpë pues këxë wa'adap më yë nebya yë a'ayë nebya u'ujtsë yë jedun mi'ixëp këxë ma'a dun mi'ixwëditëp në'ëkë padap yë a'ayë yë u'ujtsë ji'im jë dun na'akë i'ixap tsu'uxkë jadun dun yë dun këxë në ko'o tëjk a'ax dun mëdë yujpë nëjë'ë tsu'uxkë na'ak yë yu'uk këxë dun na'ak yë yajtu'uny nebyë dun oy a'ax dun i'ix. <noise>